Eme daku kaka iwon cengkali rantang daku kaka liko, liko hoo eme ngoo hia akit manusia pasti hia sebar taung racun one weki de manusia aku pung laing koe perna ita ata akit li kaka liko hia lansung drop poli hitu toe ngance obat sembaraang eme aki li kaka liko ho'o eme akit li kaka liko harus ditangani lebi li dokter kaka liko hoo kole kaka liko hoo eme lelo laku racun racun diha do tuung agu ngiis ngis diha lewe agu harao tesuan ga kaka iwo ca rantang gaku letik, letik hoo eme akit manusia pasti do racun aku leng koe perna aki le letik. One wai laing hitu wai gaku bara lansung bara toe ngance tau lako aku lansung musa pake wunis pake, nio pake welu poli hitu ga tapa tapa one api poli hitu emi wae one musa hitu na one ce riu one wai daku hoo.